قلم د یوه کوچیني کیپ له لارې د رنګ په رسولو کار کوي، کله چه تاسې په یوه قلم فشار راوړي، پای کې یې یو توپ څرخیږي، رنګ ته اجازه ورکوي ترڅو کاغذ ته ووځي. رنګ په یوه زیرمه کې ساتل کیږي او لکه څرنګه چه تاسې لیکي، بال د قلم له وچولو څخه ساتي، چه د لیکلو تجربه - د لیکلنو اسانه تجربه رامنځته کوي.